Okay laube vabukori'ai navara. Vabukori'ai nanoho bona hari name bada laganiguda tweni five. Lau maragigu lalonai beh, hanua maurina na idau. Hanua maurinan lalokau, maino iuraheni badaherea. Bonohom- bonohom vabukori'a boitaiam. Tadikaka maurina, bese maurina namoherea. Bese <hesitation> nohoboum, <hesitation> moale moale <hesitation> hariharim, gauta sa- gauta ta sedikam. Hari bonohom bomain negenai boitaiam. Lauda laganigu tweni five da name itaia. Hanua maurinan dikaherea. Dia guna bamona. Guna bonohom negenai, boitaiam negene, varavara ta seh- ta seh ta beha dikaiam lasi. Ta beheai eniam lasi. Na hari negana beh, heirieiri badu bona jeles badaherea, hanua lalonai. Beh maragiguai naitaiam beh idau. Hari name bada laganigu tweni five, hanua maurinan dika erea. Boitaiam haidia konakonai behelaim ta beitaiam basiai bedihom, imana mai anian eh, ia beh edekai ela ma elou ema, gosip badaherea. Ta beitaiam rumai bedihom, gauta ekaram ia, iabeh varan naitaia un- gosip bona heirieiri badahere. Heai badaherea. Udui hepapau. Ta behanaim ta begoum, ia beh ouna edekai eno nom lo hari ema. Heuna hepapau bada heirieiri. Haidia beh tano daidia kompleinim. Haidia beh, edea, namo haidia seh ereva laidiam. Bena nohomauri na dia namo. Guna boitaiam bona hari bo piksaiam negenai, hari maurina dikaerea guna maurinan peaceful. Tatau burukada haine burukadia sene mauridia behereva laidiam maragidia kwaradia eisiam. Ina hari beh hemataurai dan lasi. Oi tau badana ta bohanaim, group maragidia <hesitation> ginim oi beitaiam behereva laim beh kirikiri laia, oim hemami dan bea dikaiam. Hemataurai iboudiai dan, hari beh boitaiam hemataurai lasi, hanua lalonai. Beh aidia inuinu, regerege badaerea, music danu regena dan limit na eanaia. I roakaudia boitam beh, itaitana club iai noho, ah gaube enabe hanuai. Regerege dan seh kontrolim, inuinu dan seh kontrolim, tamai dan, ahm- vaivai enudiai eginim memerodia dan boitaiam, diabe gauta ekaram. Haidia vaevai eginim beh heboueboum nari boitaiam beh dia gauta, nabe eginim beh kuku dikana everim daka ekaram. Hanua maurinan rabesi herea. Haidia beh benefitim na steam <hesitation> selim beh eda, Raisi davadia daka davadia daida, toh nabe kerere. Hona steam o selim memero emaim steam <hesitation> hoim, hanua lalodiai regerege <hesitation> karam. Negaidia, alala dan evaram. Haida steam einum drug daidia <hesitation> selim taudia dan na hanua beh hari beh dikaerea. Guna beh tamai beh sande mataurai eniam. Gaba beh touam negen tamai begoum na tonom- toma dio dinana. Ah ina ari beh gaba beh touam negan boitaiam inuinu taudian dalai helai haidia beh dubu badidia helaim einuinu. Sande dain seh mataurai eniam. Beh guna maurina beh inibana sande negan tama iboudia da rumai helai, ena tomadiho taimina. Natudia varavaradia beamaoro, egoi vada dala, na tomadiho taimina. Da ibodai hegoeva lao guriguri, regerege las inuinu, heirieiri badubadu. Heina dan lasi. Heina ari maurina bona guna maurina boato heboum na guna maurinan namo. Hari maurinan dikaerea. Inuinu badaherea, haida beh na inuinu dainai heuda anai, haida beh, mai adavadia toh murikadia ma haida ida eloam. Mauri na eme kara da na hanua maurinan dikaerea. Da lauda nahelai naitaiam, hanua maurina da esensi herea. Da na wish dikadik ia, na guna maurina, bemaim hari da, taina namo. Nari maurinan dikaerea hemataurai dan lasi. Haida laladi ereva dan <hesitation> ansa bek henidiam haida vavadi ereva dan eruam bie heai enidia. Memero dan na ruma kohudia behenaom dia gauta laseli drug daidai. Eram bia inuinu daidiai. Sinadia tamadia dea ruma kohudia dan sehe mataurai enidiam. Hanon maur- hanua maurinan dikaerea. Ah guna maurina boatoam heboum hanua maurina hari, hana- hari ina dina, maurina dan dia namo. Hanua maurina deme dika. Da bese aida erom, baie no inika ma idia beh egarim, hanua maurin dika aitala outside aita noh. Na anua beh dia guna bamona. Na anua arida edika roro.